Tara rese lie ron ngilin nas naiega rese. lie ron ngil koruega rese te potseier. tana poata lie ron ngil koru hhasega taina mar nas. paremeier. tana poata galapien tare ron ngil korura rese te nas tuneier. tana poata lie kato goen a bol rice.